الاستزادة طبعا في الوقت لأنه الوقت هو كل شيء الوقت أهم من الفلوس من أي شيء في الحياة الوقت تقدر تسوي الي تبغيه تشتغل ايه تمارس العبادة بدون الوقت ما نقدر نسوي شيء الوقت هو الي ييب الفلوس هو الي ييب الاستقرار ييب القرارات الزينة